<hesitation> Colibria zao ai de <hesitation> agnisan'ny <hesitation> tegna matanjaka be na de mandeha malaky be ary izy ary satria zao izy ai <hesitation> sady afaka magnembagna no sady afaka hômankanigny donc mahazo <hesitation> hery izy ai am'le magnembagna be de avakeo koa ô <hesitation> helatrananjy ai <hesitation> tonga de malaky magnembagna be cent vignt par seconde fogna de magnampy be ananjy zaigny le rivotra.